No hazavana amy fomba tsotsotra zany da gny famboara taratasy: maka hazo aloha zany, fisahina izy io, atao ze mba hahapisaky anazy madiniky kely. De zay amizay afangaro rano ah afangaro rano sy produits chimiques miaraky aminazy. De igny gny transformeva agnatiny ao, avadiky, de igny amizay koa fiazina gny rano sy ny tariny aminazy de manjary taratasy.